Tichi cha javahi comida <hesitation> ti ndihi yaha, ajo, cebolla <hesitation> javahi quitɨ <laughs> javahi savahi ndivɨ comida caje <hesitation> cua quee cilandro quee ndivɨ guecavaha chaha ia ra gueco nocuee cajee quijivita guee chehe nuun ndita guee cuaha ndigui juun cavandutuian guee ca je ia cave ia.